يمكن من الحاجات حيوانات اللي تمثلني الغزالة، أنا نحب الغزال، الغزالة جميلة، وأنا طفلة جميلة، خوافة عندي حاجات يعنى <hesitation> عندي مخاوف -نخاف- نخاف الحق، <hesitation> نخاف من كل شي، نخاف من حاجة يعني <> ما نحبش <hesitation> مشاكل، -ما نحبش- <hesitation> ما نحبش ندخل -في- في مشاكل والا في خناقة مع غيري، إنسانة هادية، إنسانة نحب نتلهى بنفسي، نحب الحاجات اللي تزيدني واللي تنقصني.